Kite mulia suwawon tanah tera'ne tuwi tumu' apakah keweng kite, kite musti rumaringiren sutau tera ne tuwu apato kapikir, kapikir neku tean to' pihoan'ku kite musti mukaka kinak bumbawawei sukato-kato ondei dus moawei apato ondei gunane one toro ne si kite tera ne to kite wi' ohh apato koman ku teantutuan kite musti manirima to apato wewe'en to maputo kite meringa-ringan ondei singkaa-singkat tuang su sangapa su apa-apa tu pihoan kite, kite ore tomu sekitte musasalen to ondei kite musasalen singga tuon kite ee marakel to ter <hesitation> sabar tan ore kite sabar kite sua'ne makapa mewei wuu makapayu toto ondei kite maku to kite kangen mukalo kalondei mukalo-kalondei tera ne towi kite matani-tani ore matani- tani tewe bi mamiho apato kakewem baya Tan ore kite mokalo-kalondei kite maringis supamarentah rumaringi soogereja apato pomen nu pi nurung si kite ki'i narakele to maniwo si kite su gereja one torario sekolah minggu one ramaja one pemuda meingura rumuayah one kaiman nu' yimak-yimak kaom ibu oneh kaimunan tuha-tuharang muanei kaom bapa jadi te'e leni kite nda parlu motatato ondei wuu makuto kite majadi timata to sua'ne pamake su apato pamake nu pamarentah pamake gereja